गिटार लाखड़िया से बनियों रेवे <noise> गिटार में लंबा-लंबा तार लागया रेवे। आपने यूनिये बजा रेवे। पकड़कर गिटार ये बजा सका। गिटार ये आफ़न गानाण में बजा सका गिटार ये आफ़न गीत में भी बजा सका। क्योंकि गिटार से मजाकों साउंड मल जावे जिसे मनक ऊनिये बजावे। अर अनिए भी हर कोई ढोलकिया के नई से नि बजा सके कि ढोलकिया तो हर कोई ठोक ले बोदी सारी। पण <noise> अनिए तो बजाता आणि चावे अर बढ़िया आणि चावे। ईनिये सिख नि पड़े जद जार या बाजे।